खाणो को तो कही चे भई, हम तो कही खाणो कही किचन में नहीं जाऊँच। हम तो मारो ड्रेइइंग रूम में बठ़े रहूँच न काम करूँच। चवका में तो कही चे भई, मारी बीवी रहे, मारी मम्मी रहे, वोज़ बनावेश खाणा। हम तो चवका में पाई तक नहीं धरूँ, धरूँ तो केवल कही पाणी वाणी पीने, छोटो मोटो काम के लिए धरी द्यूँ। न कही चे भईया, हम तो हमारा आराम से काम कही खेच वेच से, हम काम करूँ, लेटी जूँ। न वो कोई भी रहे, वो खाणा बेरा परसिद हज, न हम खाई लिया खाणा। असो कही मार मैं को पतो नहीं एका आराम हज, तो कही चे कुछ चमच रहेज, <hesitation> कुछ कितली रहेज, बाल्टी रहेज, से बहुत सारों बर्तन रहेज।